Ye choko naá ye kui'ya nda ndukui ye kaai ye lo inonoi nuu ñu'u naá jnu na nka nani'i ye nda'vi kaai.